بالنسبا ليا نحب يكون عندي القدرا على علاج أي مرض, على خاطر القدرا هذي على شفاء الناس, وتحسين حياتهم هيا أعظم هديا تنجم تعطيهاله, لو كان نقدر نداوي أي مرض ننجم نساعد في إنقاذ برشا أرواح ونخفف المعاناة على الناس, أما باش نتحكم في عقولهم, على الرغم اللي هيا حاجا باهيا, لكنها تنجم تظهر لهم برشا مشاكل أخلاقيا, وتضيع الناس على قدرتهم باش يتخذوا قراراتهم بكل حريا.